ña sitiuntiu santiou ntayuntiu kuña kuu tisíaa ha kisi ka ko´o ka síyoo ka ñaka hua sitiuntiu ka sitiuntiu ka ñuu ntiu ñaku tisíaa ka´ra sa´nu santiu ñaa-m ntíaa lintiu hua ni ta kisi ka´ra nùù tyoo ntutyili nùù tyoo kantuli nu tyoo ñaka ku tukuá ha´ni ta síyoo ka ra nùù santiu ixta ntiu hua´a ta yoso ka yu´u yoso ka ra nùù ntikontiu santiu ixta tukuntiu hu´a ko ko´o ñuuli ha nta sa´ña ña yasintiu ntayulintiu hua